اللغات اللي يعتبر اني اقدر اتحدث بها بامتياز هي اللغة العربية اللغة الام اما اللغات الاجنبية الانجليزي والفرنسي طبعا احب اتحدث بها عشان انها اصبحت اللغة العالمية اللى لازم كلنا نعرفها ونتكلم بها. خاصة انه مع التطور التكنولوجيا والتطورات الجديدة كلها صارت باللغة الانجليزية.